Karazan̈a voan-drà? Tsy maro ny haiko e fa ny haiko edy fa vary, vary fôtony bakà vary fa fohaniny isan'andra avy iô ten̈a ny feno Madagasi karà eto. Avy iô ble, zay zen̈y fan̈amboarana lafarina àby io. Abôkà eo tsakotsako, zay koa zen̈y voan-drà, avy iô avoana zen̈y ny haiko.